Su kanuu yaga chi ja jaja ni yuga na keeteyo yu´uyo, ja kooñatu yuga chi mañi´i nasa kuu ja ja ku ntunto yu´uyo chi su kanu ja koonte vaa yuga.